Este sekna conciencia xta buen talaa buen jeron, to creo departe laꞌ xnia riosakꞌ dii buen, <hesitation> eupake riorioꞌosakꞌ dii buen tanlaa to buen por ejempl lorguin fuen to sane, yo creo desde ese to gra tiempke no riosakꞌ diraba, ya no jabtonti grabau shana bey este ukralara krabara repentir sogə do san ronraba de gorniraba este wpranchab sakraba, seornianaba linchabsakraba reusak dirabanizyi sociedlani keraban, nina de part naa niazeꞌ bay.